<hesitation> Raha kolontsainan'i Brezila zany an, <hesitation> resaka baolina zany tegna mampalaza an'i Brezila satria na de mbola vao kely aza nenjare akagny an de efa avela milalao baolina egny amin'ny lalana akegny an, ary zarana baolina mintsy za madinika, de resaka ko- filaharana mombanà fomba taloha koa zany ataonjareo avy agny.